புகைப்படம் எடுத்தல் கதைசொல்லலுக்கான ஒரு சக்திவாய்ந்த கருவியாக இருக்கலாம், இது தருணங்கள், உணர்ச்சிகள் மற்றும் விவரிப்புகளை ஒரு தனித்துவமான மற்றும் பார்வைக்கு கட்டாய வழியில் கைப்பற்ற உங்களை அனுமதிக்கிறது. ஒரு கதையைச் சொல்ல புகைப்படத்தை எவ்வாறு பயன்படுத்தலாம் என்பது இங்கே.